أحسن كتاب قريتو في المدة اللي فاتت هوا المقدمة متاع إبن خلدون، بصراحة حاجة طيارة على <noise> لخر كانت عندو نضرة مستقبلية وستشرافية للمستقبل كأنو عايش معنا توا، بصراحة حاجة إبداع على لخر عل لخر كانت عندو طريقة <hesitation> للإستنتجات وطريقة تع <hesitation> إستنباض للأفكار ممتعة وتشكك ياسر وتخليك تحب تزيد <noise> تقرى أكثر.